Lafa te hahay fitsapirene vaovao la ny soa anaova azy, maka mireaky amin'ny, maka application zany amin'ny telefony la ohatra hoe dulingo la enara ao la i mamapianatsy ao; ao ao da memitombo memitombo avao fahaizanao, fe anao da mila maharitsy arakaraky ny faharetanao noa haiznao raha maro.